Raha raha ohatry hoe hagnano eseky da sy mainsy mizery gn'anign'olo eka aloha de aveo mahita gne amboarign'olo de magnano ah- homaniko zany e saiko hoe vognona amty zavatry amboariko ty de aveo amzay mamboatry antrenema isagnandro zany ah mba ahatratrarako an'igny zavatra amboariko igny de aveo amzay <hesitation> da mifagninana amzay de de zay.